نعم الفن ممكن يكون له تأثير سلبي بعض العمال فيها رسائل عنف أو أفكار سلبية وهذا يؤثر على سلوك الناس بعض الفنون تثير الجدل وتسبب انقسام وفيه فنون تجارية تركز على الربح بدلا من الرسالة لذا لازم نكون واعيين لتأثير الفن ونتأكد انه ينقل رسائل إيجابية